Peroa ndraiky zaka malaza any, any zany misy karazana hitanao tanety ay bongo be reny, am'bongo be reny misy eo, amindreo any karaha mino <hesitation> tsy haiko masoandro zany hono zareo any, eo amin'ny bongo be eo misy masoandro dia karakaraha zany ndraiky zavatra ankapobe ny fahaizako an'zany Peroa zany. Bakeo reo mihinana pomme de terre zany raha matetika fohanindreo any, karaha zany.